Dròghe da coxiña che me vegnen i cheu son: l'aggio, o öfeuggio, a corcoma, o comin, o persemmo, a cornabuggia, a sâ e o pevionetto, l'anixe, o tummou, o zenzeo, a canella, i ciôi de ganeuffano, a çioula, o feneuggio, a nôxe moscâ, o safran, a vanilla e o sesamo.